Sustituiri na lampadina è la cosa chiù fàcili di lu munnu: basta svitalla, pigghiàrinni nàutra ca funziona e avvitalla. C'è picca di diri. Però un cunsigghiu iu lu dassi: è megghiu staccari l'elettricità quannu si fa st'operazioni. Nun si sa mai nni la vita: mòriri p'aviri pigghiatu na scossa mentri si cancia na lampadina fussi na cosa assurda.